a nako acara mojoka mane waakana tergantung keoka wo gogere nako contonya nako doku oka wo gogere wo moteke dika manga adat manga adat istiadat manga adat sokonoke manege wo mojoka sokomanege beda oli nako wo gogere nyawa manga doku oka kotaka nako kotako manege lebe laha o kau- kauwa dika supaya idaiti wo mojoka de ma surat surat lo woma akana i repot uwa sokomanege.